Jue yë këbu'ujëp xë'ëts nadonëp jadunt's yëm kë yajxon xat'sëp, este majatyë jedun tyëkë, nawa'atëp nayud nabëkëp jadunt's yajxon je'ijk jedun mkë, jem xat's yoyëp jadunt's jedun nëkxë në nëdemnë, kap yë chyp xëxë në ko'o dun kabujëp.